Marefuji latiɗi waɗawa wuro muɗun nder leydi, <noise> bano guriru e dowru, munyarege, e risire me e tawa nder ɗi ɗo fu gasanwa e leydi ɗun watta wuro muɗun to fukkoto. Kuma wuro ngon kango wonani ɗun sudu <noise> to yonde non, to nange non, to fewol fu a tawan ɗon fukko goɗɗi du dere furare natoto fukko. <noise> To tawama nder furare wanere wodi on soyɗo ɗi fokko nder.